N bota a fola i ye ñaamiŋ to, niŋ nte ŋa saajio je n juutata kankaŋo kono jaŋ teŋ, hani nfunti n loota n na koridaa fenke siloo kaŋ naŋ jana, hani n diyaamuta niŋ i ye n diyaamu kaŋo moyi i ka naa n batu daa la jaŋ ne hake la n ka naa wuraaroo niŋ somondaa n ka jio miŋ dii i la i ka i miŋ, n ka jio miŋ dii la i ka i miŋ, hani i ye maakaŋo moyi mintoo le i ka a je i niŋ boroo le ka naa i ka naa i ye loo n daa la fo n ŋa taa ponpoo to n ŋa jio bii naŋ n ŋa dii i la i ye i miŋ, niŋ domoroo be n bulu, n ŋa domoroo bondi naŋ n ŋa a laandi i ye